Raha kelikely aloha zany a ny vola am-pelatanana, de rehefa hoe mahandro sakafo nefa sady tsy mampiova ny hatsarany a, de ny fikafika 'zany, ezahana atao maro karazany foana ny zavatra vidiana, fa kosa ohatra hoe ahena ny habetsany, fa ezahana atao maro loko sy voalanjalanja foana ihany ny sakafo, misy izay ilaina rehetra.